Izy ko agny amine ô, ny kivà zegny hoentina mandeha agnaty ala isaky mandregny zany hoe zany miaraka amin'ny tompony igny izy de mandé zany hoe zany mandé izy mandregny de miverigna izy atoandro a izy mande izy mandraigny igny de tonga akagny izy atoandro de ndraindray mandeha koa izy après midi zany hoe zany ny kivà zany miasa karaha biby jiaby mandé mandregny, mandeha atoandro ary mandeha koa arivariva, biby managna ny maha izy azy ary miasa matanjaka koa izy mijora trandraka no mandehandeha.